Jach saken ti a' kan a' b'a'alche' je'lo' jach saken ti'ij, ka'ax mo'nok jach sak jach saken ti a' kan men uch'ib'al jach jach ma' ki' men kukimil mak, b'a mentik a'lo' jach yan sak ten ti a' ti a' kan.